आदमी हानी पक्षीनके दोहोरो बतकात त नाएँ सुनत हएँ, पर बेहु अपनि अपनि बोलिमे बतकात जरुर हुइहएँ । काहे की जब एक चिँरैया बासत हए तओ बाके पिछु पिछु और चिँरैया फिर बासन लगत हएँ । तमान सि पक्षी त अदमिक बोलि फिर सिक्जात हएँ जैसि: सुवा, मैना आदि । सुवा और मैना आदमी हानी मसकन सिक्जात हएँ । बे खुब आदमीसे मस्कत हएँ । तैसि और पक्षी फिर अपनि बोलिमे बात बतकात हएँ ।